Chine! Hôkin zao ny toetr'androndreo ao: <noise> amin'ny volana marsa hatramin'ny volana mai igny da mafana. Lafa miditsy amizay gny volana juin sy août o; da magnora. Miditsy gn septambra sy gn novambra; da somary soa. Milamy gny taperatira aminy-am ny parti agny.